Abaana abanyakwine obulema nabo nibeetaaga kukoonyeerwa muno omu by'enyegesa mu Uganda habwokuba nabo bantu kandi nabo obu barukukura nibatunga obujunaanizibwa nk'obw'abaana abandi nka abataine eby'obulema na habweki basemeriire kutunga kwegesebwa rundi kutunga eby'enyegesa ebirungi obu bakurwara nabo bakajanjabwa kandi bakatunga n'ebyetaago ebindi nk'abaana abandi

Ebikorwa ebirukuleeta obusinge ebi tusobora kukora hamu omu kicweka kyaitu nukwo kulimira hamu enguudo zaitu n'okuteera amaziba n'okwikarraaga enkurato itwena hamu nukwo tusobole kutwara ekiikaro mu maiso n'okulinda obusinge n'okuleeta obumu

Kugonza ku kuhu kora omu bwire bwawe obw'obuhumwire kwe kwerekesa emirimo yoona nkaikarra nkahuumura

Kuswekerra akanwa kaitu obu okuba nookorra nikikoonyera kutajanjaaza oburwaire orukuba orwaire nk'ekyokurorraaho nk'enkorro obu okukorra oswekere ha munwa gwawe nikikukoonyera kutajanjaaza akahuka

Eby'enyegesa by'emikono biine omuha biine omugaso mwingi muno mu ihanga lyaitu habwokuba nibireeta sente kandi n'abantu abatasomere niba nibatunga entahya n'obuba batasomere habwokuba n'obubakuba batasomere ebitebe bya haiguru muno baitu mbaba beegere eb ebyenyegesa mbaba beegere baba beegere eby'enyegesa eby'emikono so nib

Abazaire nibasobora kwihaho kugumanganirwa hamu n'abaana baabo mu kurabira mu kubanywana mu kubagonza mu kubahabura nukwo nabo abaana bamanye kiki eki basemeriire kukora

Nitusobora kusagika abantu abaine akahuka ka siliimu omu kicweka kyaitu ntubateekamu amaani kugenda mu irwarro bakaihayo emibazi bakagimira baikale nibalya kurungi ntubagonza ntuzaana nabo ntubooleka ngu nabo bantu baine obugabe

Abantu abakuru omu kyaro kyaitu tusobora kuteekamu ekitiinisa obu nitubahuliiriza ebiteekerezo byabo nitubeehaanuuzaaho tutarukubajuma tutarukubagaya kandi ntubaraaliza ha mikoro yaitu ei tuba ntukora

Kintu ky'omugaso muno kunywa amaizi buli kiro habwokuba amaizi bwomeezi kandi emibiri yaitu neeyetaaga amaizi nukwe obwemeezi bube burungi amaizi gatuyamba muno mu mubiri

Enjura obu eba negwa ntaha ntaaha mu nju esimo ngiihaho tiivi obu eraba eroho ngiihaho ah kandi mbi ngihaho habwokuba niimanya esobora kuleeta butandwa mmh esobora kuleeta butandwa enjura ngi ebi ebi mbiihamu mbiihaho

Tusobora kuyamba abaana abaine eby'obulema ha mu Uganda mu kurabira mu kubeegesa emigaso eriyo mu kusoma mu kubayamba mu kuba ebi ebibakuba nibeetaaga mu kusoma kwabo

Nitusobora kukozesa omukura gwa kalimagezi mu bwomeezi bwaitu omu miringo enungi nambere orukusanga abantu abandi nibasomeraho nibatungiraho n'ebbaroha z'okusoma kwabo abandi nibakozesa emikutu ya kalimagezi okurora baatungiraho n'emirimo bakatandika kwimukya entahya z'omu maka gaabo

Kuyambwa n'okuhaburwa n'okwiririrwa haihi abantu be aba harusegere oba abantu be ab'obujunaanizibwa okuba nawe mu bujune obu

Obu naatungire esimo yange ey'okubanza nkasemererwa muno baitu nkatangatangana obuzibu kurora nayega kugikozesa ebirukugikwataho nkalengaho kukaguliriza muno mu bantu abaabandize kutunga amasimu kurora bampabura eky'okukora

Kintu kikuru muno omuntu kwekebeza akahuka ka siliimu habwokuba noomanya nkooku obwomeezi bwemeriire obu okuba okaine noogenda mu irwarro nootandika kumira emibazi noosigara oli mwomeezi kandi nooyetantara n'okukasiiga abandi obu okuba otakaine nooyerindira kimu n'obwomeezi bwawe bwona kutakatunga

Omwebembezi omurungi asemeriire kuba n'engeso ey'okyokurorraaho ngu omwebembezi obu aba naaragira abantu be abaarukwebembera ngu mukole kinu asemeriire obumu n'obumu nuwe abanze akikole nukwo nabo barorreeho nk'omwebembezi omurungi aba ky'okurorraaho

Abaana ob'omu kicweka abaisiki ab'omu kicweka kinu obulemeezi nosobora kusanga sangamu tokusangamu bulemeezi bwingi habwokuba nabo bali mu masomero nk'abandi nabo mbagonzebwa abazaire nk'abandi n'abeegesa mbabagonza kurungi tibai tikiri ky'amaani muno ekyokugamba ngu abaana ab'omu kicweka kinu abaisiki baine obulemeezi obw'am

Okulima omwani kutumbwire abantu b'omu kicweka kyange habwokuba niba obu bakugugesa nibagutunda kandi nibaihamu ah sente ezisobora kubakoonyera mu maka gaabo

Balemesebwa mu ntambura habwokuba emihanda naijuramu esaabu amaizi mbaburwa h'okuraba obu bakuba baine ebintu ebi bakugya kusuubura oba kugura nibalemesebwa ha kigambo ky'entambura omu bwire bw'enjura

Kintu kikuru kuhuuliiriza abantu abakuru habwokuba obu okuhuliiriza abantu abakuru nooba noobatamu ekitiinisa kandi nooba noobooleka ngu bantu bakura

Ebiro ebikuru nyowe ebi nkira kujaguza nuho orukusanga hali Idi habwokuba nyowe ndi Musiraamu ekiro eki obu kirukuhika nitweteeranira hamu nka family ntujaguliza hamu nk'eka nkooto kandi tubanza tugenda kusaba nukwo obu turugayo ebindi byongeraho

Abeebembezi b'ediini balengereho muno kutebeza abantu okuleka kujwara ebijwaro ebitali byabo ngu habwokuba bbaibbuli n'ekijumirra muno omukazi kujwara ekijwaro ky'omusaija rundi omusaija kujwara eki ekijwaro ky'omukazi mu maiso ga Ruhanga kibi tikikumusemeza na habw'eki abantu balengeho muno kuleka kujwara ebijwaro ebitali byabo

Twine kuswekerra akanwa kaitu obuturukuba nitukorra rundi nitweseemura kwetantara kujanjaaza oburwaire hali abantu abandi

Abeebembezi nibasobora kusemeza obuheereza bw'ebyenyegesa omu kyaro kyaitu omu kuraba omu kukora enkurato kuteererra abazaire okurora batwara abaana baabo omu masomero hatasigaireyo n'omu

Kintu kikuru muno kuganyira omu omunywani owaakusobiize habwokuba busaho muntu n'omu owaatasiisa kiro kinu onu naasobya naiwe nyenkya noosobya kandi obunywani bwina kwikaraho habwokuba nimwija kwetaagangana mu nsonga ezitali zimu na zimu na habw'eki oine kumuganyira munywani waawe nukwe obusinge bukabaho mukatunga obusinge

Ekyanyenkya nkira kulya akatogo ka nyenkyakara obundi obu mba ntaliire akatogo ndya ihuli n'omugaate n'ekikopo kya caayi

Omwebembezi yaakwesere abantu abaikaliza omu rukurato ababaliza kasinga aba aloho obulemeezi nukwo barora nkooku basobora kumaraho obulemeezi mu kicweka e

Emikura ey'abantu abaingi neereta obuzibu obutakwataniza mu maka n'okwegayo engeso embi n'ebikorwa ebibi n'obutabanguko omu maka

Amasanyarazi obu gaba garugireho ha kyaro ky'owaitu obumu n'obumu tuhemba etaara ez'ekirahule kandi obundi tukira n'okukozesa na toci ez'amasimu

Amasanyarazi obu gaba garugireho omu kyaro kyanyu omu kyaaro kyange tinyine eki nkora oihireho obugarugahoo nyowe omuka yange mm mm nteekaho nte mpemba etaara rundi kando nizo nyeyambisa

Nitusobora kukozesa kurungi omukura gwa kalimagezi mu bwomeezi bwaitu obwa buli kiro obu niturora ebintu ebiroho ebirungi ebitakusiitaza baana turole ebikwegeza n'ebintu eby'enkurakurana

Omusaija kuswera abakazi baingi rundi omukazi keswerwa abasaija baingi kikizire muno kuleetereza obulemu hagati na hagati y'abantu abo obundi kireetiire n'abantu okwitangana na habw'eki nyowe nindora tikiri kirungi

Abalimi b'omu kicweka kyange nibalinda ebirima ebirima byabo kurungi kurora tibyakwatwa burwaire rundi buhuka mu kurabira mu kubifuuhirra

Omu kuli omu kulima nkira kweyambisa ebikwatwa ebitali bimu na bimu obumu n'obumu nkira kweyambisa ebikwatwa nk'enfuka obundi ekipanga n'emihyo na naijoro

Obu mmara kulya ekyekiro tindahuka bwangu kugenda kubyama mu kitabu mbanza ngumaho ndubatarubata obundi nyikarra kurora amakuru nukwo n'ebyokulya bisangwe byakora mu mubiri kurungi nukwo hanyuma mbyama

Abantu omu Uganda basemeriire kwegesa abantu aa okwegesa abantu kwerinda bata oburware bwa siliimu babusemeriire kubatangirayo bata bateekehoo eby'enyegesaa ebirukukwatahoo oburwaire obu nukwo abantu basobole okwerinda kukwatwa obu

Ebikoosi ebibi nibisobora kusiisa okwega kw'omwana mu mulingo gumu rundi ogundi nk'okumwegesa amaarwa enjaahi ebitasobora rundi ebisobora kumutabaijura obwongo bwe akalema ateegere kurungi rundi kumaliiriza emisomo ye

Kikuru muno omuntu kwekebeza akahuka ka siliimu nukwo obu oraasanga okaine otandike kara emibazi yaawe oburwaire butakahinguraine kandi obu orukusanga otakaine nukwe osobole kwerinda kurora oburwaire bwa siliimu tubwakukwata

Obu mba ntaina ebyokulya birukumara ngura mu maduuka rundi mu butale nukwe nsobole kulya ekiihuro ekikumara muka yange

Tulinda kurungi rundi tusemeriire kulinda kurungi ebiikaro nambere twiiha amaizi gaitu g'okukozesa nukwo tusobole okutunga amaizi amayonjo agatarumu ndwara tusemeriire kubiyonja butoosa n'okubirinda kurungi

Obu nkuba ntaine sente ezirukumara kusasura fiizi z'abaana bange ha masomero rundi ha isomero nindengaho nimpikirra omwebembezi w'isomero nimusobororra nti ntaireho emiringo y'okuserra sente nukwo obu akunyetegereza ningenda ninserra sente ninyija ninsasura mu kaire

Obu taba na mirimo abantu bafookere basuma abantu bafookere baisi nibanya nibanyakura sente z'abantu nibalya enguzi emiromo kubu

Omu musiri gwange mbyaramu ebihimba ebinyoobwa enjagi sukuma wiiki kabbeji obutunguru aaah ebilaaya ebitakuli n'ebitooke

Kikuru muno omuntu kwetantara kukozesa ebintu byawe ebi osemeriire kukozesa wenka hamu n'abantu abandi habwokuba ebintu nka omuswaaki ogw'okukozesa kusinga amaino kakuba omuntu ondi agukozesa osobora kwihamu oburwaire hamu n'ebintu ebindi

Kakuba tuhurra ngu obwomeezi bwaitu bwine kutiinisizibwa omu kicweka kyaitu twine kugenda mu beby'okwerinda tukabasobororra ensonga eyeebaireho bakaseruliriza kandi bakatuha obulinzi obuhikre ha bwomeezi bwaitu

Ha mpero ya wiiki nkira kuhuumuraho mu ka yange obu ninkora emirimo eyange mu ka ninyegesa abaana bange mbatangatangana kubahabura n'okubeegesa ebintu ebimu ebi batamanyire obu baba nabo bahuumwireho ha mpero ya wiiki

Nitusobora kulinda obusinge omu kicweka kyaitu obu nituraba mu kuba n'obusinge mu maka gaitu kubaza kurungi n'abantu kandi abeebembezi baitu kwikaliza enkurato bakatwegesa nk'oku tusobora kulinda obusinge n'emigaso eyeeri mu kulinda obusinge

Abaana ab'omu kicweka ky'owaitu bazaana emizaano nk'enu omupiira gw'ebigere omupiira gw'engaro baguruka emiguha kandi bazaana n'akazaitumba

Omuka ndinda bisoro nka ente embuzi entaama embwa enjangu n'empunu nibyo bisoro ebinkizire kulinda omu ka eyange

Obunaku buleeteriize abaana okutasoma ebi byenyini ebi baakugodeze kusoma nibamalirra basomere ebi bakuba batakwenda habwokuba sente ez'okubongezaayo mu matendekero ga haiguru tizikumara kandi abandi nibaleka n'okusoma ha myaka ekyali nto habwokuba nibaburwa oh obusagiki bwa sente omu masomero

Mmh abantu omu kicweka kyange bahuliiriza rreediyoo rundi haroho nambere barabyamu omuzindaaro mbabagambira ebikugenda omu maiso nukwo abantu niba nibatunga amakuru ago mbatunga amakuru ago

Twine kutamu ebintu by'abantu abandi ekitiinisa mu kicweka ky'owaitu tuleete obusinge n'eteeka hamu n'okutamu hubo abantu benyini ekitiinisa

Ebyokulya ebi omuntu asemeriire kulya kwikara n'obwomeezi oburungi nuho orukusanga haroho ebyokulya nk'ebijuma ebyokulya nka omuceeri ebitooke emikubi ebihimba ebinyoobwa ebyo nibyo byokulya ebirungi ebi omuntu asemeriire kulya nukwo atunge obwomeezi oburungi

Kintu ky'omugaso kunywa amaizi buli kiro nukwo omubiri gwaitu gutunge amaizi agarukumara mu mubiri kandi nukwo gusobole kutunga obwomeezi oburungi

Abantu abatarukwesobora tusemeriire kubayamba tuta ntukwatanize kukora nabo ebii ebitebe ah twohozengana sentee yahura yohoza nukwe tusobole itwena kuba ha rulengo rumu tusobole itwena kugendera ha rulengo rumu

Ebimera ntubirinda rundi nibabirinda mu miringo ey'enzaarwa nk'okulima omusiri okagusemeza kurungi okagwalirirra ebinyansi ebinyakwomere obu ogulimamu noohingisaniza ebirimwa ebi okuba oli olimamu nk'obwokubyaramu ebihimba okongeramu ebicooli

Obantu b'omu kicweka kyaitu obu barora omwisiki ajwaire engoye z'empale nk'endabada nk'ez'abasaija na muno muno abantu abakuru bateekereza ngu obundi omwisiki ogu asiisikaire rundi atandikire kwega engeso embi

Obu mpurra amasu nserra bagenzi bange ha mbere bali rundi baikaliire nanye mbeeteeranizaaho tutandika kubaza hamu kandi obu baba bataroho nserra obuzina bwange nyihayo akatabu kange k'obuzina ntandika kuzina obuzina bwange obw'ediini obwire obundi mpuliriza esimu obwire obundi nteekaho tiivi obwire obundi nteekaho rreediyo mpuliriza ebi abagambi barukugamba ha rreediyo

Enjura obu eba negwa nkira kulegya amaizi ngateeka mu bipiira obumu nkira kubyama kandi obumu nyikarra nculeera